France haste ni nokbar twuibar watwui satung tei kwchangma dalojak. O haste o bo march tal ni simi no kwchangma ni simi kutung faio. Uttor france jemom paris o nokbar ni kutung chair ni simi pondoroh degree celcius jora wngui mano. Dokhin france o khe kisa kutung tei kisa telkar tei aro o pondoroh ni simi atharoh degree celcius jora kutung wngwui mano. Poschim france o jemon lyon tei strasbourg o khe kisa kwchangma jaga. French alp hai jaga o khe bisi kwrwngwui no borof klai o. Tei france haste no kaisa kwchangma jaga hinwui sai mano.